أول حاجة <noise> نسأله هي كيف كانت كيف كنت تواجه <noise> تحديات اللي أنت بدأت فيها؟ وبدأت في الحياة المهنية كيف؟ وكيف عرفت تتحدى كل ال- التحديات متاعتك؟ وعرفت كيف تواجه كل الصعوبات وتوصل للقمة متلاً؟ وبنعرف منه هل هل كانت التحديات كان لها موقف سلبي أم إيجابي معاه يعني، نحب نعرف كل حاجة.